<noise> Utan barama money, ma ligar, varut karot, ut, utu alat ba u tan barama ma ligar varut karot. Va memar varut. Memar varama nanmaqunas. Imuk ta, ura, ures tina ara mem gana. Imuk tama <noise> ma, ma om angararon. <noise> Ma family aron. <noise> Utes ama mar toqote i ainge soqop nge <noise> sama me ligarka baberak aut. Ba ut tualat, tualat peram qar karkanga ut karot. Me utan barama ligarka. Marmar kalam ut navat yak ama ligarka va memar varut ut na ures. Ba <noise> utas na yak ama ligarka va memar vat karkanga qopki ut karot. <noise> Utas ba memar varut. Ba u, uri berak aut, ut na ures. Urin bodam bat karkarong iva memar varut. Ba ut tualat mamor ba uring ngiam mamor iva nani yak ama maniqa iva memamr varut. Memar varama nan muqunas imuk. Da, ma <noise> Imuk tama <noise> ngara lugurini angara ron qopkiva memar varut ni yak ama ligarka. Mar <noise> memar ivu rin bodam vat karkarong iva memar varut ama qarot irong. Roqor ama, ma kapa qana ba memar vrama, karkanga ive memar vrama mamuqanas. Qopki soqop ama raletk ki qaretk i meda yi tal ma madaram ba urin bodam vraqi vesagos. Va memar varut, va qoir memar vat koni na yey ama raletk ki. Ba urm bodam braqi di qoir memar vat koni. Dap urin bodam bat karkarong ama qarot irong, iva memar varut, memar vat ures nasat ut, ba rik la yarong nasat ut. Va urin bodam ni yak ma ligarka berak aut ut na ures. Marmar kalam ut navat ya, yanga ama qarot, modamna i utan barama, ama ligarka navat tki qarot. Ainge ama ngat memak, ma <noise> memar vra ma, ma risu ra, urin bodam ma ligarka baberak ama risura. Ratet savama risu ni yak ama ma ligarka. Ba ra tas di memar vra ra ni yak ama ligarka qarak i urik ngiam ma qarot naniaqa. Va memar vra ra ba memamr varut, memar vra mamaqunas. Va mugos sa ures pa sa ura varekpek. Va berak aut va ni yanga ma maniqa, ma ligarka. Utes ama mar kopki navat karkanga ma modamna di ainge ngin bon ut ta qarkanga ma modamna ma qarot. Va ut, utu alat toqori veram qarkanga gi, gi qarot. Ba, memar varut kopki. Ba memar varama, ma rinbodamna, ba memar vara gini qarkini qopki ni yak am, ma ligarka. Ma rinbodamna di ut naqot i uring ngiam ma qarot <noise> nani yak ama ligarka savat ama rinbodamna ba savt ama tak parirong qopki imuk dama community ara ron. Ba sadama, ama lotu angara ron, di ma money, ma ligarka qarak iva, uri talka. Karkanga ut karot diva memar vat yarong. Ba memar vara ma karkarongi ivu til nirong va berak ures ba ranaqot mirong. Ba ra, ta naqot karkanga, u, ura mu ngat sanang ba ut vanbon i mugos urik ngiap ngalamda dap ta naqot yarong narasut. Na qarak ama ma ligarka ive memar vra ra. Dap <noise> roqor ama <noise> ki agini qarkani va ini nga taranas imuk tama, ma family rara ron ba roqon nama, muraqi <noise> di qoir memar iva uras, ura saren nana veram yak ama ligarka. Kopki va, ma ligarka qarak iva memar varut di mugos berak aut kopki ni yak ama, ma ligarka. Ba sava ma mornga ma, ma risu berak karare ures ba ri tal ama mornga ma lat divu, urin bosi yak ama, ma ligarka yak iva mugos berak yare ures. Ba sava ma risu ba sava ma mor nga ma risu. Ba ri tal ama madaram, ba ri, ti tal ama lat diva memar vra ra. Ba qosaqi ta tualat ni yanga ma lat ba ri tal ama mor nga ma lat iva ti tal ama ligarka ba qosi ara memar vra ra Simuk sada ma, kopki ama, aira aran muqunas imuk. Dap pa <noise> karak ama, ma ligarka iva memar sa ut naqa. Va mugos urik ngiap dopki namani yanga ama modamna. Ba urik ngiap namani yanga ma modana va ainge. Ti <noise> ta todamna na ut na qarkanga ma qarot, ma yar berak aut. Ve mugod berak aut ni yanga ma vanbon. Utes ama mar sagalam nge navat karkanga gi lange i ngin bon ut ba ut taman nanga, yanga ma lange. Da kale urat musang na yanga ut lange, ba qale urat met sat yak ama qulumga lange. Dap utet ki veram qarkanga ut lange. Karkanga i ngia von ut ti yanga ut lange. Ki aiyut nanre, uripki ma Kairak doki ut lange yanga. Ve urik sangar savaranga. Ba utet nasaranga. Koir ura musang na yanga ut lange. Utet nasaranga. Ba urik sangar anga ba opki vu taman nanga. Ba sa qarare, ures ba sa ura varekpek dive ti tal yanga ma lange. Ba ri tal tka, yanga ma madaram yanga qopki savarut lange. Ba utet toqori, sat yanga ut lange ba ut taman nanga. Rote opki aiyut i uripki yarekt dopki vu taman doqori. Veram yanga ut enge. Dap puri, <noise> urin bodi yarom ma ma qavalam doqote i, i ainge, di qopki ainge ngiat sangar ut ba ainge ngi rer nanekt ut, sa qarkanga ama lange. Ba nga sangar karkanga ut lange ba bgin bon ut ti yanga ma lange. Ba nangis nangis na qarkanga ma lange, di ainge ngia von utti yanga ma lange va utaman qopki. Ki are ra taman na anga ma nangis nga ma lange dopki aiyut ut taman na anga ma nangis nga ma lange, soqop nagalam nge qopki. Ama sagak i ainge ngin bon ut, ti yanga. Ngia von ut ti yanga ma lange vu taman doqori. Vut, ba utaram na qarkanga qopki aiyut ut lange. Ba, utaram saveram imuk ta qarkanga ut lange anga raron ba utme, ma ugariki di vu taram, vutet nasat karkanga ut lange, i ainge ngia von ut kopki vutet toqori. Vu taman ni yanga, vu taman saram na nanga. Sias koir ura maraman saramna nama nangiska lange. Dap ut tama saram na na ut lange. Di ainge ngia von ut. Ba ngia mu ut te mani ranga ma yar, di ngia von ut ti yanga ma lange. Qopki ak, qopki ngia von gati yanga a lange natk ngia mu qa ba qopki qa taman ni yanga a lange. Ki qiyut tiopki ngia mu ut yare dive ut taman ni yanga ma lange di veram karkanga gi, gi muraritk savarut ngia es kopki. Kale urat mudang na qarkana ut lange. Ba qale rat par ut ni yanga ut lange dap ainge qopki. Ngi, ngin bon ut ti yanga ut lange vesagos ba vu taram ni yanga ut lange vesagos ba sa qarare ures ba ura varekpek. <noise> Dapa utes ama mar, navat karkanga i ainge gi muraritk savar ut ngia es qopki. Eutet nasat karkanga ma madaram, ba utet nasat karkanga ma lange. I ainge ngin bon ut ti yanga ma lange, ba ma madaram. Ba uri tal ama lat karkanga i va memar varut ba memar vat karare ures mugos. Ngin boda ri yanga ma madaram ve mugos peraqara. Na qarkanga qopki aira ara madaram ive ri tal qarkanga ma ligar navat karkanga ara madaram. Ma ngaripki yaretk. Ba uri tal karkanga ma madaram di ainge. Nagalam nge, i as koir aung karak iva qan bon ut tama madaram, koir aung karak iva ut manetk naqa dap soqop nge si yanga ma madaram i ngin bon ut. Ba ngi, ngin bon ut ti yanga ma madaram. Ba ngin bon ut pasagos ti yanga ma lange bopk vu taman dicu taman sarqam na ni yanga ma lange.

Mamar ma, mamar mes, utes a mar sagalam nge i ainge, roqor ama yar mani ranga reama yar, ut tuakat, ut tu alat peraqa nas kut sarama, amat mas, ba urit kut sara <noise> ama not va memar ura, ama sariyigal, memar vara ma quluqaqa. Va utas, sana na qarkanga ma modamna nagalam nge i ainge ngin bon ut ti yanga, modamna. Uri tak amat mas irong ba sava ma ivatki ararang soqop nge ngik sam. Savirong angat komas ba sadirong angares. Va memar varut, memar varama sariyigal ba memar varama qarot bama qor varut. Ba <noise> utas sana na qarkanga ma yar nivuk na galam nge. Dap utes ama mar navat agirong garkarong i nge. Ainge ut memak ngit kur ut, ta agirong garkirong ba ut, ta agirong garkirong ba ut tu alat nirong sare samat tom ma varam ni yak ama ligarka. Ba uring ngiam nama qarot nani amaligarka ba ut tualat samat tomama varam. Be memar vara ma manmaqunas mat tom ama varam. Di yak ama ligarka ba ngi, uri, urin bodu ra yar ba u, urin bodu ra yar ba u, uri sangar ama qarot nga ma lat ba uri tak parama qarot nga ma lat. Ba nani qarak ama ligarka ive nge uri tal mani qarkanga ma modamna nagalam nge ve nge <noise> va memar ura ma gilini berak ange ba ut tu ut sanang savar ange. Ni ya, yak ama ligarka qarak i vu, va memar varut. Ni yak ama ligarka ba memar varut nama, ma lat karkang i qopki ve ut tu alat nanga iva memar memar vat karkagal ut sariyigal ba memar varut ivu tas. Utas sana na qarkanga ama qarot, ut tualat sanan nara, ma qarot na galam nge. I ainge soqop nge ura yar, soqop nge ngin bon ut ti yanga ma mandaram. Soqop nge ngin bon ut ti yanga ma qarot, ut tualat, taulat di veram garkanga gi madaram ba veram qarkanga gi qarot. Di memar vra nga, ma sariyigal memar vat kanrkanga ma lat karkanga i ve memar varut. Na qarak ama ligarka, i uri tal ama qarot namani yanga karkanga ma modamna ive memar varut si muk sada ma mamaqunas anga raron ba sada ma, ngaralugur i ni anga raron. Ba sada ma. Ma ward aron, sada ma, ma latu anga raron iva memar varut ni ya, yak ama ligarka. Vu rin bon duritk berak ama ma lotu ba berak ama ward. Tes amar navat yanga ma qaroti nge ngin bon ut pesagos. Vu tat namani qarkanga ma modamna naut tetk amivatki ba as koir vasat na qarkanga gi samsam navat tetk amivatki. as ut naqot karkanga ma samsam ba ma modamna di as nga et. As koir vasat na qarkanga ma samsambama modamna na mani retk te amivatki. As ngaet. As pias utat na mani yanga ma modamna ba utas na mani yanga ma modamna. BA uri tal na mani yanga, ama samsam. Ba ve memar varut, samani rangare ama yar. Ba memar vrut san, si vuk sagalam nge ni yanga ma samsam. BA ma, berak ama qaloqaqa. Dap, tes ama mar navat yarom ama qavalam, ut tualat nom doqote, va ri tal yaranga ut lange ba tatet sanga yaranga ut lange ba qarkanga iva qale ratarat parut ni yaranga ut lange. Pa ri tal nga ive mugos sias berak karare ranamak. Ures, ura varekpek va ri tal yanga ma lange yanga. Ba ara mugos di, kale rat parara ni yanga ut lange dap ara da ra tet, ta taman na qarkang ma qulumga lange. Dap ra taman ni ye, qarkanga qopki ut lange. Yaranga i ri tal nga ve mugos perak yare ures pura varekpek. Ve mugos da ri, tit kura ra ri yaranga ma lange. Yaranga ut lange. Ba va memar var ut kopki uripki yaretk ba ut taman ni yanga ma lange. Ba u, kale rat parut ni yanga ut lange ut taman nanga ba utet nasara nga. Ut taman nanga ba utet nasa ranga ba utet nasaranga. U utet toqori veram qarkanga ut mandaram i vu tamanda utet toqori nasat yangam, ut lange I, me, ve memarvarut. Aiyut kopki uripki yaretk. U ut taman vu tet nasat karkanga ut lange iva memar varut kopki. <noise> Mamar, utes a mar navat karkanga, ama, ama rale, ba ma dam <noise> ama rale bama dam. Koir vasat na qarkanga ma rale bama dam. As gi samsam di nga et. Ut naqot karkanga gia modamna di nga et. Ma, ma rale di nga tet. Ma dam di nga et. Ma, ma rale di nga tet. Ma dam dias nget. Ma saragi di ya et. Ba uri tal ama modamna namani yey amivatki. Ba nava ma saragi. MA, marama raletk ki ara ron, di ngia sam sadama raletk ki ara ron, ba ngia sam sada mivatki ara ron, ba ngia, ngia sam savaram mivat ki ararang. Ba vu tat na mani yanga ma modamna va memar varut. NA qarak ama ligarka, vuri talama ligarka nani. Memar varut. Sada ma, ngaralugurini a ngara ron qopki. Memar memar varut. Ut naqot yak ama ligarka, marmar kalam ut pa uri qok navat yak ma ligarka, va memar vara man maqunas, mugos baberak aut. Dap utaram doqote, i ainge di soqop nge sama muvatki savat. karkanga ura yar. Mani ranga re ama yar ivu taram ba utet toqori